Prefieru'l cochi pola comodidá i la seguridá de dil arroedau duna estrutura de metal, peru l'amotu es un meyu trasporti más ligeru i enas cidais te pueis meneal entri los cochis quandu'l tráficu está parau, estu tamién hazi que seya un vículu mu peligrosu.